Kua yanderova eh jare yande yuru yambo yayokenda vaera jei supe reta mascarilla kirurjika aguiyeara kia ombova jokua imbaerajiva ombova yandere mbaenunga mbaeraji, jare ñanekirei yae kiare ñamae jae jokua nunga yaiporu aguiyeara ova yandere mbaenunga mbaeraji